ଇନ୍ତୂ ବାରୀ ଖାନା, ବିଦେଶୀ ଖାନା ଚେଂତୋ କି ମତେ ଇଠା ରୂପ ସବସେ ଜ୍ଯାଦା ପସଂଦା ସେ ମୈଂଗୀ, ଇଠା ବନୀ ବାରେ ଭୀ ଆସାନ ହୈ ଚୀ, ଔର ଜଲ୍ଦୀ ଭୀ ବନୀ ଜାଯେ ଚେଂତୋ କି ଇଠା ବନୀ ବାରେ ହମାଂ କୋ ଲାଗେ, ପାନୀ ରଭା ସୁବଲେ ଲିଯା, ନମକ ଡାଲା, ପ୍ଯାଜ, ଔର ସ୍ଵାଧାନ ମିର୍ଚୀ, ଟିକେଶା ତେଲ, ଜୋ ଠାର ଗଟାର, ପାନୀ, ଟସ ମିନେଟ ରଭାନୀ କେ ତ୍ଯାର ହୀ ଜାଏ, <hesitation> ଔର ଇତା ଖାଈବା ରହୀ, ବହୁତ ସ୍ଵାଧିସ୍ଟ ଭୀ ଲାଗେ, ଔର ସବକୋ ହୀ ପସଂଦା ସେ ଲଗଭଗ ଲଗଭଗ।